هلا صديقي ألف مبروك على زواجك، والله أنني سعيدة جدا لك وللشريك، أتمنى لكم حياة مليانة حب وسعادة، الزواج بداية جديدة وإن شاء الله تكون أيامكم مليانة بالفرح والمودة، إذا إحتجت أي شيء أو حاب تسوي شئ للإحتفال أنا موجودة مرة ثانية مبروك يا غالي، أستناكم قريب عشان نحتفل سوا.